אויב די פלעק איז נאך פריש זאל מען נעמען א פעפער טאועל אדער שמאטע איינצוזאפן די פלעק, נאכדעם קען מען נעמען ווארעמע זייפיגע וואסער און אריינלייגן דערין א שמאטע אדער פעפער טאועל, ארויפלייגן אויף די פלעק, פראבירן אזוי ארומצורייניגן און טון נאכאמאל ביז עס ווערט אינגאנצן ריין.